Mena no ihó nduté teno xaku xhin yaxhi ndakena, te nina ndayen yuté, te dakena iin lin danná, ndetina nama te dió dakena xhin ndana ndandana ngua ngua ngua nde ndrida diki nrana, nridana tudtina yá, nida nu un danada ndana xhin nida nama ño'o, daketu tu nrá nrute té di'ó kué nrute ñoo ndakeno di'ú ndá kuxa ninda ninanda nda.